Ny fototsy ny hany Philipine agny e da vary avao koa. Andrahoandreo io amin'ny setroky, fe tsimaintsy-lafa hihina azy reo da tsimaintsy aperahy amin'ny fia, amin'ny hena, amin'ny legume, <noise> Lafa misy amby amizay i vary igny la hendasindreo miaraky amin'ny <hesitation> tongolo gasy da lafa tonga amizay ny hariva <noise> la hoanindreo igny miaraky amin'ny hena avao koa-a. Ataondreo kihinahina eo zany igny. <noise>